Ítém áké ámmáh ínó ágẃọ áke ákud́e. Ákpānkpān ntūk aj̄en mṃoṇ ṇsitúhó úgwem úfá ámí áde uǵweṃ áke ámm̱ó elúhọ́ unáná nkó̱p Itém. Únáńa̱ ṉḱpo Itém ̱ ísiohọ́ aǵwo ̱ké nté áfọ́ṇ. Ké ñták? emáwó kúnám ṉkpó áde, kini ánye anámá nkpó áde Alákikpá. Áde ásin échéd ánnáng eta̱ñ lkó ew̄ọ ke akpeme mbed ak̄pene ùgwem amo edieké agẃo mmikpemeke mbed, ewo kútúk ṉkṕọ áde, kútúk ṉkṕọ ágw̄o, áfo̱ ukobo, nkpo̱ áde áwọ kú súk fién ke nde ake afono, ke ntak?afo ukpeme ke mbed ṉkpọ áde. Kúsén élem ke llung annag, ami, usúk uúng ēk̄púho̱ nm̱a ásibáhá mm̱ē nkpo nlilon mme agwo eyie nte uruan aja, amango, éfiad, údálá, agẃọ́ ítúho̱, ákpe̱ke túd mkpo̱ agwo. aba ké mfina ke usen elem, nūn kọ́m Awasi, ụtó lbán áde, lbáháke ába nfin ami. ke ntak? Unana nkop ítem̱ akpan ata, eti eti ke nfinem, akọ́d éto̱k ajen álọkọ kunám̱ nkpo̱ áde, anye ubólọké ík̄ọ. Ítém áfe ádé ánám áde ánám ámi ntújéké núo ṉsúk ñlokọ nto-ejen ake ákpéléké Ideṃ mmā kúd ugwem ake eluho, ák̄pémá ánye álád mmi-mmah, álái-kúd útúd náh áwịbá ūsūk Idáhá. Áwási ákpétuá ányẹ mbon ánye ákúd útúd áde ánye ásúk álúlú úgwém, Áwási mitúa ánye mb́ọm, ugwem anye aluho de ábén ánye áfép ké úgwém ámi ke nták? āmi mekud mmé kṕo ké élélébọd ámi Idáhá ísúń ke ami ndaha mme Idaha ntok ejéṉ eke miko̱bo̱, Itém m̄ṃọ údọnọ sē ām̱mo ébéṉ <hesitation> mmáhá Ikpil Inaha ntekpa asim ámmo ato ntok unana nkop item unana eíikṕené mbéd ade, anam mbed ade nkpọ ked aẃam̱a ágwọ eti éti.